makanan tradisional kito jambi tu, sebenarnyo yang paling sayo suko tu, itu tu gulai tempoyak bang, wah kalo makan gulai tempoyak tu sedap nian bang raso e, sepiring tu dak cukup rasonyo nasi, pasti nambah apolagi campur samo ikan baung, baaah rasonyo tempoyak nyo yang pedas, asin, manis, asem ditambah lagi samo ikan baung yang lembut, lemaaak nian raso nyo bang, apolagi kalo kito makan nyo tu rame-rame samo keluargo gitu, wah raso kebersamaanyo selero makan kito tu ningkat bagng, yang tadi nyo makan duo porsi biso nyampe tigo empat porsi bang, terus pasti makan nyo be ulang-ulang terus kalo sayo, sehari tu yang normal makan tigo kali bisa nyampe empat kali, limo kali.nah cumin masalah nyo sikok bang, makanan yang sayo sukain itu tergantung musim, nah soalnyo tempoyak itu dio hasil dari fermentasi durian bang,, jadi kalo dak lagi musim durian susah betul kito nak cari tempoyak ini bang, harus pandai-pandai kito nyetok kalo dak tu yo memang kito cari nian samo orang yo yang memang bejualan khusus tempoyak, <hesitation> tempoyak tu tadi sayo bilang enak makan samo ikan baung, selain itu jugo banyak-banyak <hesitation> dimasak dengan olahan lain bang, biso dibikin sambal tempoyak, wah kalo sambal tempoyak campur ikan teri wah, sedap bang, asin dari ikan teri, asam dari tempoyak, manisnyo pulo, enak nian bang.